بصراحة، السؤال ده صعب شوية. لكن ممكن أقول إن مش حد يحضر جنازتي هيكون شعور سئ لأن حفلة زفافي هي لحظة احتفالية، وفيها أمل وبداية جديدة لكن الجنازة بتمثل نهاية، ومش بس كده، بتعكس مدى تأثير الشخص على حياة اللي حواليه. يعني لو مافيش حد حضر جنازتي، ده هيكون معناه إن وجودي ماكانش له قيمة عند الناس، وده هيكون شئ مؤلم جدًا بالنسبالي